קרה בזאף, חוסוסן, אלכתאב אללי קتعجبכ בטריקטו, כתב יוםייא, חתא ג'יר חמסה דקאי, חאול תסלאח כתבותכ אלקדימה, ו קארן אלאסاليب, סול אלנאס אלפידבק, שארק פי מוג'מועאת אלכתאב, וולה אלמנטדאת, מטבג'יש תכון כמל מן נהאר אלאול, דיר אח'טא, ו תעלם מהם, ו חלّي ענדכ דפתר ס'עיר ללפקאר, לכתבה כחאל אלריאדה, חאסחה ת'דריב מסתמר, מע אלוועקט, גאדי טולי תפקאר, ותכתב ביטריקה מומתיזה.